Ukutame isehemu jujoni, uwesa utame, ungene augombana navanino, utama ungele isyoli indyasi utama navanino mwiheka vunonu kabisa, uwone nasimbombo uwomba wunonu <hesitation> kwasabu utave vunonu navanino. <hesitation> Ungendiasi nukatame unungewewe wiutama naundyasi, undyasi ukutama navo, nukatame nave najuve jujuvoneke ulindyasi. <hesitation> Unga- tama nundimaji najuwe wiwe ulindimi kwasabu jukukuwula pakimuna pakilawu, ilikumbulu ili uwonawake paliveka ulya ibea kwilima. Nuweja utama kwelii, najuwe utwele likumbu wuba kwilima. Apo ikikipa ikiki ikukupa uluhara ulwakurya <hesitation> ikukupa ulwawala wakurya, ukuta twani imbombo imbombo ijo twitwilya tuvomba ifi ifi ifi ifi. Ponditi apa umwalimi ijune udimula ambulie vunonu vunonu, ambulie vunonu sana une vondibeda wounditole ilikumburu ukwena akabaya ukwilima, ndikawone eeh ndesebele ndipatile, engano ndikawona ndipatile kweli kweli. Ndikava ndipatile sanna sana, kumbute kaanza ukummbona udumula mpumbavu, kumbe alinuruhara ikuamesya kuno uluva. Kumbe wunuwikumili ikumbulu pala une ndibene ndyabedie nakube kumbe pala ikumu uluhara unaona? ndikanza ukuuta kwilima ipaka ilelo <hesitation> uruhara ludimira na- nandu- nandijasa ndilinao ndilinalo kabisa degankumbuke namwene, nanudisaule ndikumbwike, ndikumbwike sana wundundisowu, lino kumba kowone mwene alipatali duguduku ntovile isimu mojamwene pambeya. Na ntwakale ulindile ukiko twakane pandomo ugwandomo, lino <hesitation> jutikuntovela isimu.